الصراحه منسمعش نوع واحد من الموسيقى، نحب برشا أنواع مختلفه على حسب المود نتاعي، كنكون مرتاحه نسمع حاجه هاديه كيف الجاز أما كنحب نشد روحي و لا نعمل رياضه نحب حاجه عندها طاقه كيف الهيب هوب مثلا، و حتى الموسيقى التونسيه التقليديه عندها بلاصتها عندي خاصة وقت العايلات و الجمعات يعني كل نوع عندو وقتو مكانو و البلاصه لنحب نسمع فيها.